Stampante tridimensionale o l'é un atro angæzo che ti peu deuviâ pe costruî oggetti partindo da un modello tridimensionale. Un mòddo o unna proçedua tipica l'é quella che un oggetto se costruisce pe strati, depositando materiale, tipicamente plastica, ò anche resina, un sovia de l'atro con un programma elettrònico pe controllâ tutto o proçesso.